Ai, pos paquí pa Estremaúra tapocu no ain cambaleonis d'essus que m'izis peru cuentan qu'entallan los bichinus cona su lengua porque es mu larguíssima i porcima la desenroan assín de momentu i, craru, el bichinu no es escapás d'ahuyil porque, porcima, el cambaleón se quea assina quietu de tó, i craru, el bicheju ni lo sienti de movel-si. Á, güenu, i alogu que porcima múan de colol! Amus que los bichinus están hoíus!